Komu- komura, datauk wawa ira ulan tolu dakotan ni woi ra loka. Me lewat nai ulan tolu ira utan ira nagaratak i loka. Me tamau taka woun ira tatunggu ulan tolu woun baru taka ni woi ra tu tatanak. Wida me woi wekan ira, tatanak wida lau pas <hesitation> pasar a le macia dafas. Karoka mami pis oca, kafas mami komu-komur kusar woun nai katauk baru.